जापान क संस्कृति अद्भुत और अनुशासित होलु। यहां क माणस सम्मान और शिष्टाचार क पालन खूब करदन। जापानी भोजन, जैसे सुशी और टेम्पुरा, दुनिया भर म प्रसिद्ध छन। यहां क त्यौहार म चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल खूब खास होलु। समुराई, निन्जा और किमोनो जापानी परंपरा क हिस्से छन। जापानी गार्डन और मंदिर यहां क शांति और सौंदर्य क प्रतीक छन।